Izaho edy tsisy tômôbily edy e, tsy haiko ràha zen̈y, tsy haiko zen̈y impiry. Avy iô lera ny misy olo marikitry izaho ndraiky man̈ana, izy zen̈y matetitetiky mampidriky. Bôkà eo amin'izay kôa fa mandeha lavitry in̈y eo ho eo amin'ny telopolo arivo ariary eo zen̈y lan̈y fa kôa fa an-tan̈ana fo tsy dia be loatra lany zen̈y, mety folo arivo eo fo. Karà karàha zen̈y.